Tell you about my parents when I was growing up. Well, my dad was killed when I was six, he died in a road accident. So my mum brought three- well she had four of us, but she was pregnant with the youngest one when my dad was killed. So therefore, she struggled hard, she worked hard, she had two jobs as we were getting older, because obviously she needed the extra money. So I think she was only twenty-eight when my dad was killed, so yeah, very young, but you know what she got there- I think, people then just had to get up and get on with things. She was a very strict lady though. You werenae allowed to answer her back. Eh, she gave you a skelp if you needed a skelp. She would- if she didnae know which one of us had done it, because I was one of four, she didnae know which one of us was responsible for something, we all got a leathering, which was fair enough <laughs> ‘cause [inc] it was the four of us that had been in bother. She was a nice person though, my mum was a lovely person. She was very well liked, she had a lot of friends, her house was always busy. She was a right party animal, she always- she liked having her parties, but we were all involved with it as well. It was good fun when we were growing up. Eh, but, if you needed a telling off, you got it. If she needed to stick up for you, she stuck up for you. And, she made sure that we done our homework every night. You werenae allowed to be- get away with anything. So yeah, all is all, she was- I don’t know, strict, but loving. She told us every day that she loved us, every night when we went to our bed, she would tuck us in, tell us a story. She used to get – when she had been out drinking, she’d come in when she was- had a drink in her and make us get up and sit on the stairs, and we used to sing you are my sunshine to her. So all in all, we had great fun growing up.

My best friend, well when I was five, my best friend was Sheila and Janette and Anne, then we were friends for a’ the years at school, then as you get older you- you branch away fae these people, so my friend- my best friend now, who’s been my friend since I was thirteen, which is, oh, god knows how long, too long ago, ‘cause I’m old, eh, forty-six, forty-seven years I think we’ve been friends. Yeah, forty-seven years and we’re still best friends. What is- what is she like? She’s very- full of fun, she is very- always wanting to help out when she can. She’s a faithful friend, and she would do anything for you. She’s just lovely. We’re very much alike in the sense that we’re both the same birth sign, so we bounce off one another very well. Eh, we’ve had great fun over the years, we tell each other everything, and she would never give your secrets away. She’s non-judgmental, she- she’s married, she’s got two girls, and she’s just lovely I love her to bits.

This one’s exactly the same as what it was before, it says what do you like and not like about your job. I love my job, because it’s what I want to do, I picked the job, I didn’t have to go and do it because I needed an income, I did it because I wanted to do it, so, I love my job, looking after other people’s dogs, treat them as my own while they’re here. I’d say the only thing that I don’t like aboot my job is that when they go, the dogs go away, my whole house has to be carpets- carpets washed, eh, with the carpet cleaner, floors disinfected, everything has to be spotless, and obviously that’s due to the fact that we dinnae want the dogs getting any infections or that when they’re here. So, that’s the only thing I dislike about my job, apart from that, I love it.

What- I’ve done this one already I think. I suppose for people, the computers, for me ‘cause I’m no computer minded then that’s that. I think as well, a’ the games that have advanced in the years, eh, how kids can play a’ these handheld things, I don’t know what they’re called, because I dinnae have kids anymore, my daughter’s older. Eh, but all these different kinds of games that are brought out, I think that’s good for the bairns, but, for me, this, I dinnae think this question really interests me at a’.

Life, well, I get up about six, half-six, if I’ve got dogs staying that is. I get up, I feed them, I let them oot the back, into the garden, then I would go for a shower, then I would take them- once I’ve had my shower and I get my breakfast, once I’ve been fed, that’s important, once I’ve had my breakfast I’d take them for a walk, then I would come back, and I would either take them for a walk with me to go and pick up another dog, take them all for a long walk, come home, I would do any house work that’s needing done. If my husband was in we would maybe go to the shops and get any shopping that we need. Really, my life’s pretty boring. However, I can get out and about, where a lot of people cannae, eh, I cannae really say that- aye, just the basic things. Getting up, getting ready, taking dogs out, nothing too elaborating, nothing too exciting either.

Family budget. Strict budget. Well no, because there’s only my husband and I now, eh, if there’s money to spend, we spend it. If we cannae spend it, then, no. So, no we dinnae have a fam- a strict budget, we just go with what we’ve got, and that’s, for us that’s important. You know how much money you’ve go left at the end of the week, and that’s what you use, you try no to go over it.

So the best holiday I’ve ever been on is aie Italy. I would aie recommend Italy. I think it’s, um, got nice weather, got lovely food, wine. Eh, people are great fun. They love singing, they love dancing, love haeing a braw time, no too serious- if you want to do anything cultural, of course you could but, um, maistly it’s just proper holiday stuff- that’s what I think anyway. And I was there for twa weeks with my pal, big Anne, and we had such a braw time. We still speaking aboot it actually and that was a lot of year ago but we’d go back, definitely, and I’d aie recommend it as well. Um, some of the coastal routes are a wee bit scary they hairpin bends and athing. Just have to breathe in, that’s a’ you've got to do. I really enjoyed it and I would go back to Italy. It’s my favourite.